في يوم عثر ولد علي مفتاح و لكنه شكله غريبا لم يعد مجرد مفتاح فاخذ يفتح منه باب ففوجئ بعده أبواب اخري فوقف حائرا هل المفتاح يفتح لي باب آخر وجد المفتاح يفتح له اول باب وهو باب الرزق و تاني باب و هو باب القدر و تالت باب وهو باب النصيب فأدرك بانه لسه اداء عاديه لكنها اداء لتجلب له الفرص.